Ɗuwa mɨn aba abo, aka poɗuma ta bo ɗa ɗau, aka ta ɗa ɗa- yau, aliɨ ɗaɗan, aku wolo pundo, aku gaɗa, aku do mɨ na, mumu na jinde labe an tinda labe mongo, an yulmowo, an doma mɨna mammai, ando mɨna mamai an do dai nongo, an dai boko, boko an bɨɗima lo ma mandai? Ale loma waine, ale ai- ya- yollo yoko gako lamɨna, anga lamɨna, an dai nongo, yau wa nana nongo ata lɨmmai, dono goro wojje, to woko, an gama aku ta ɗuko, aku ɗiri mamai, aku ɓala mamai akɨ tele ɓala mamai, an porma anta woma ni wan koro shiu, ando gɨn sherei, modɨn aku ɓala gɨn sherei, waku ɓala gɨn shju, wom ka bala gɨn sherei, a ɗuwan won ka ɓala ka gin shi, an ɗɨmmai an porma an ta mɨna, boku shirye, aye jrindai, lallei wula a ɗuwoni an yima an lɨmmai e wwa ayeni, shima anta ɓalmai mɨna gn miya moni nan na labe lova waine, ɗiru ai e a lipru? An e a luwi, to tunda a lumci ɓanje ɓongha mi? Ale banje ɓangom ana tama ana ta wamu. Tunda shire lowei a lɨbi ana bo gɨti moro, ana do gɨn shire baba, ana do lu moro mɨn amanu, ɗuwa wai ɗawo wula yikin, an bo gɨtɨ moro ngwak, anbo do gɨn shire an lu moro mɨna mawu, baki an porma buba no kɨshang, an tama anta bide duwa boki, ɗɨnga, ma dono na damai kɨkɨ shang bubuno, woi na dono b amu, lomomo adon ye shiri mɨna amai, ama bo don duwo ni kɨ takɨ ka lap goro loramai, kan cewa atato wuyiwu, wai tata wuyiwu, she nene nemma yino, lomono a doni a ye shiri yimai, na dono na bomai kanaɗi, kɨye hakuri, ku yafere mini, kogoma wom lomono shiya, midɨn ɓala bomai, bɨla na kanghi <hesitation> lowo gɨn duwoni lowo kan shiya womani, am ga mawuru? Wami ɗɨmmai bɨla mɨn gai wuna ɓau wuni, bɨla wu tawu, tauye, wutau mawu awo wun ya jindai, abele to shikenan, an bo mamɨna, bo matini mɨ na, bo matɨni mɨna to na tano wai bong lowo, bonko baila ka mane lowo mɨna, modɨn wun bon kumung kamane lowo mɨna, domin bonko kunung, shi gɨre lo rawu shita man mai mawu, man mai mɨna, wun lap lada, wun batɨmai la liɓe, wun gɨr mai wen ta mai yiki wun ta ɓomai, wun dai nong, wun bong, wun ɓalmai me wuye laifi anə wu dou bɨla wu loi goro lora wu, wu woi shimi lakiu woi woma laifi lakiu. Dai ɗunwi wom kaya, deidei, bo yeni wun buni toro, shi do mɨra, mɨra, mɨra labe, boye mɨra labe, boye mɨra labe, wun ware kure wun ta mɨna, abale aya to loramu ata tamanu to lora mu ta ta mau, an washiwo toro, au washin toro, shi ɗɨg gowi shi ɗɨg dawa shi pare kure, shigɨr mai shi gɨm la dawai me, bo gɨm kure me la dawai me, kure a ɗuwani, wuta a ɗuwomi, shi ɗɨm ando gɨre mɨn domi, anta manu yiki mɨna mani, shima an ɗɨg gawi mɨna mani, an ɗɨg gawa mɨna mani shido gɨre mɨn dwu shi tamani yiki mɨn mani, bo gɨre botamni yiki mɨna mani, bo gɨre bo tanni yiki mɨna mani, an bore mukɨn gɨn miya mɨ wen tawa bo leigoro ro, bou ɓewu mukɨn, ɓowu mukɨn, au gɨre kile au shanghai ko wati, an yabe kumat, modɨn an wore dur kwara, an wigororo gɨn kwara, an woro durui, an ɗɨngɨmai au ye aranni, an gire worom au patimai ko wati au gɨre dana au palɨmai ko wati, au gɨre gombi au shulmai, an paɨɨ mai koi, wun kwaurɨ mani, wun no ngɨ mani wen tiki mai la hipen munan, gɨn ana ko lala ko wane mu nako kala, bɨla doni bɨla gɨre, wai da da da da, walu gɨr mai, wun ta wnu mɨna mawu, koli takɨ boro gɨn woije, koɗi takɨ ɓo bo mɨ ma ma waina koɗi takɨ ɓo mɨna waine, au ɗuko sharap au tikɨm ai kap, gaba ki ɗaya, mɨna a duwoni mina a ɗuwoni, ɓala a deni, to ɗɨnga ka ala, aɓala e mɨna mondo mɨna mondo. Wom ako yimai akɨye mip bangha ni am yit to shona puro, wun ɗuko sharap whu yi oto shoppuro mtato letto lamɨna modo, ɗɨ ngro mukwu, ɗɨ ng mu kun gar garu, wun washiro mɨna mondo wu bale to gagire mɨ ɓakji mɨna moji, me logunyo mɨm ɓakja, ma bonko boila, bo gɨme mi banko boila, lowobɨla she mato mɨma, a ah to mugode puro puro puro mamaii she ɗuko petero ɗa kona gando, bonko boila shi gɨmma, wun pɨre lo rawu, wun tama ta lwi gorore, aɓale me bo balomɨ ka bala mɨ ma, mu godɨ mai puro puro puro mamai yimai lenje, wuu munna ko boyi shimi, shire ɗɨmma she mumna ko wwa mɨ sheya, momini shi munna shire she munna, she ɓalmai shire a wai mami, mamini shi ɓalmai shi ma a wai tammo, wuu shakɨrak ma yik, ko boyi shimi, to boi m au ɗullo bu lau woma au tumai ma kowu, loi toro mawu, wun tama, wun ta mɨti mai, bou maɨɨ wu mɨna au pinde wati an yabe kurnar mawu, wa ara kurje au ɓwalmai, wo ara garak, au ɓwal mai wa ara shirwo au ɗingɨmai bo wurwoi yiki, bo lowo ji gwang mai na kindi shenu bo yabe kumat, ba are shirwo ata kommai, koɗi nana, bɨla shi timme boji gogɨre mu wai ara ngwa Wurwoi abale bo dɨm gɨm nani diru, aɓale a a nagode nagode puro puro mamai wurwai at gɨpɨmai she tumai, a ɗuwon shakirak yik, gwang shini duko ko kala, bo nako kala yiki, ala ɗɨ ngɨ mai ata ɓomai, ko nako kala koɗi, me wom na ɗɨnga timme boman madadi ma shire, she amarshi <hesitation> mugode mugode moi ɓambɨreru me ɗɨm wi du shen mawu mawu gwou, kuli bo porm wun ɗɨm wen dinga daro, wuu pata shire m mawu koi, wun kɨr mai ɗɨm, abale koɗi low, me woma woi, arma modɨn ashi pat mai boji kawai ata ɓalmai to, puro puro nana, nagode, shire na ata pati mai boro ata armai, to shim ɗuko mamu mɨn bɨ na ma dara ma wula boka ye wula, shimi lda bi ma aka yima, gɨn bi yayya ma aka yimai gɨn wurwowa, gɨn mowo, ka yileko kɨkkɨshang aka tama aka ta dai wurwowo, kɨ yile kɨ lapiya lapiya kalau kanaɗi, lapiya. She wurwowo bo pornu she kaya komai ata bo parma ɗɨnga gagɨre na kanghawu wowun yila wou me, monne na dai wehi, ata dama atada mamai, ka lapiya abale lapiya ɗinga ka yilaka abale lafiya kalau to sannui puro puro barka barka bonghai yilang an ta da mamai, ka mai ka yila ku kaye ko bonghai akɨ ta da mani an lɨmmai, aɓale puropuro Nagode, ɗinga ka yilaka? Aɓale lapiya ka lau to gigɨra amta la lasu shu, am bo showiru ko aku ɗako? Aɓale a a mamu gangɨre an toro, a- a mamu amnbo sho bi a- a, mamu an lalushu am bo bara, ga mamu gangɨre am to bo woyiu ambo dumbo, mandang, miyai me wun koi goko mawu, miyaime wdu koi goko mowu, shimi pokom na ala moi ɗuwa wom wun yimai, shimi, mumi anta bodubo an tana mumu an ta bogwa shitama, mu mu anta boshowi, shi tama, mu mu an ta toro shi ta toro, madin mu anta bo tile buro lwa lwa, modin mu an bo kɨme kumo ara, a a dana a a tayo <hesitation> kumo worom nashu akɨ kama, akɨta yuɗɨ mai ka wuɗumai ka doyɨki ka do ɗingɨ mai, shi ɗuko shini oura manai ma bash ai, bo yen basha, aku dinga garmai kalla kalla, boka gɨn worom, ka dapɨ mai yiki, bo pormɨ waika gɨm shiru, aku ɗim bwalmai kishimi bo duwoji shegɨn shi boshi ɓale nana shijin gɨn woromru na lammai shi ganno kaka, at ɗɨmanai ata ɗɨ mmai ata garji kalla, ashi ampani yiki, woshiji gɨn shiu, wur woji bo bɨn bo kaye koji ogagɨre mɨndai waka punda watiu? Nana wana bɨna ara mɨ ana ɓwalmai rau gangɨre u ge aku yimai ɗɨ nga ge? Woshi me lo woron nini gɨn lo garak miɗdtɨn ɓwal mai, akɨ tama akɨ ta gipɨ mai, kado punde wati mamai, ka bwalmai ka tumai. Bo low ganji, ana woshiji gɨn kojiu ashi tange lomoji take yi diyewo taka gɨpɨmu woma ara, au dɨm tana anta gɨptɨr wona ara aku do ampani yiki, aku ɓwal mai akɨ tumai, shimi wom mɨn bɨna, mamu mɨn miya dera, wom mɨn yim ai, womɨn bɨna momu taula kashiku mu ɗire woyimeu, bo har mai ɓambrenwuu gɨn shi to wun au gɨrwo au bong au ɓalwo koɗɨ, koɗi, tash tash bwali, shiye ara yiki shiye wombotu ma yiki, ata lip balmai to, ma gode ata ɗɨm gɗ ata do wutau yiki, ata ampan yiki, shi wuwu ma bo tan la kashu bo watɨru wom gwang, an ma mora lora na, woshi, ata ɗɨm doma, ata tɨmma ata pate bɨrɨmro ali. A ɓale to tashi shi gitiru luwemuni, ata bo gɗtɗru luwemuni watira ara lalushu an kayiro an ɓoro an ɓakomai taku gangɨre ku taku pate burohwa lwa koi ata ɓalmai to na gode. Puropuro na gode sosai baba gɨn lenje mongo a ɓale awo, kowa ɓɨla wai bɨla shi tɨmne booni kalla a ɓali to na gode ata girmai ata yilma ata do womondo mɨna ata do kashimai ata pinde wati ati shanghai ko wati ata ɗinggɨmai kowa an wamai bɨla shi tui tip ko ɗuɗuk awo anko duk womawu bo yini booni awu purma bo ɗiiri wun ɗuko bo daanda la dalang daanda wun ɗiiri, na dindi shi dindi bo awu pinde wati wun pindimai <noise> bo awu pinde wati wun pindimai, wun suko sharap wun yolmai mum an dindi shi dindi, mum an ɓala an shila mun an baluwu shi boluwo.